Miisa efatra ny firenena efa notsidihiko: voalohany amin'izany ny Etazonia, avy eo Frantsa, avy eo Sina ary ny farany tany Maorisy.